Tsighi cini ma ci ndaka zhuni muna gyinsau Ghani gha ndaka biya wulthin subu wassini jubbu valthi di kyar ghukhin ni kayana’a tsaghi tasin ci faka yani wutu wulthin subu tsaghi wassina may jubbun valthi sapakai yana sinni but agma Ghani ta khin lthavi di khimasi, hyi ndaka ghishusi. <noise> Ghani sinni ta ghi tsaga ba munkiziyhin a fakhinya, wan gul di c’I baghuwa, a ndaka bujuwi. Tsigyiwi di c’iya a ndaka dawi lthwi di c’iya wulthin ni har hyi sinna ghi ya zhiba ghulbusin hyi sinna tigha kummi khin gyulbakhin ti ghulbusin hyi sina ghi ya ummau khin ghulbusin yani bu hyi layiya khin yani bu hyi kwi layan gma ya zhiba ghulbusin yani bu hyi dilthin va falai can bay hi ndaka hyi ndaka falai ghan we’e tsaghi ti wudi ti har wassini tubbun masir bu safakai a fakati kayanu tsaghi ti kayana’a wi ma yahyi basi. A khinyayi ti vina ti ta wuyanu yahyimamutasi a khinyayi ti vina ti ta wuyanu <noise> wu za wa zhawalayu sai ta duva wa multhan wan ya hyi babunasi amma ta du va wa multhan to wudi e hyhi wayu. Yahyi babunawi ana nawi Ghani wa umma wita wuyani bu kwa mbanai a ndaka bugawu ta bthabudawi, mawi ko bawu aza ta da Ghani bawu lthabudayu <noise> amma kayana’a ba wulthin ni kayana’a wuza wa ghidusunu har ma wa da wa bughusin wa lthabudusin wu za ma wa cinusinu, sai ya du va babu bu c’ununi ko ga a’a mun ghu ndaka wudi ga hyi wayu wassini jubbun masir bu sapakai Ghani wadi kayana’a wima a ndaka ga wuwau a guli yandi ghi tsaghi ti har ti wulthina di tsau wulthin lhin wulthin ma wi di a ndaka khiya kurrini daga kassin ta faka kw ikan tirasi ya ga ba tau amma Kayani a wima dingani wuti mamuti tana khin mamuti tana basin wuti ya tsiga ma yata yantahyiyi wayu amma ba hyi ji huyun kurrini Ghani ma ba hyi ji hyun kurrini di lthaben wuti wuti ma a ku faka hyi ndaka ga da tai.